ملیشیا دی سنسکرتی سودیشی، ملائی، چینی، بھارتی اتے ہور پربھاواں دا اک امیر موزیک ہے۔ جو کہ اک انٹرپو وجوں، اس دے اتہاس اتے اس دی وکھ وکھ آبادیواں دوارہ اکار دتی جاندی ہے۔ جس نوں اکثر روپ وچ ایشیا کہیا جاندا ہے۔ ایہی وکھری وکھریتا اس دے جیونت تہواراں جیویں کہ ہری رایا، چینی نواں سال اتے دیوالی، اس دے وکھرے وکھرے پکوان اتے اس دیاں کلاواں اتے شلپ کاری جیویں کہ باتیک اتے لکڑی دی نقاشی وچ سپشت ہے۔ سبھیاچار سدھاونا، مان اتے جنتک طور تے بھاوناواں دے عام طور تے رکھے پرگٹاوے تے زور دینا ہے۔